Ye nuŋ dagang ti luki ti luki kani yiki daye nung dagang mi berbin shi kan dit nung da gang kan dit kana yik ti kanak mi berbin shi ɗwa, ɗwa yik yinshika ɗwa mwa nan lul ɓa nwane aɓale ti ge sho yo nan ka ulin dadit, gom shina na ringa ne aktu, nanlo geha a gom shini mon fona nuntanghe nan tangna teha wara nan winin winna, mon benen yu na erre ɓwemonu, mang dangha yu dadiddi ɗwa ere ɓwelna nunulishe diddi ɗwa er ɓwalna nunu ɓwante lul katin kona nung tanghe nah teya juɓi bang pank tumi ki ɗwa ten winiwinna, yikina na yikyik kwen nunka sa daye nung dagang kan dit mi ɗwa yik ɗaɓan shi kakwe nunu mi bille shi nung dagang ko na rabrare, angha angha yik nan ulin dit na teha ma nigo lul kanan da diddi kwe tuminan dadi <noise> swara jub, nan shwara jub nan mare nan tanghe mowi yiki na nan ɗe nung tanghe na ti shina ka shong nan yik ɓo na ulina a sai ti foni kan ɓakwe nan ɗe nung tanghe nan ti shina anghayik na teha wa ɓwe na ya swan ya. Na fa ve wa ɓwe na shoke lue mo wi nan ne nung kwe kpak yiki mwanan lul ɓa nan lul <noise> ɓo, na gbunungli nungko ka angha tinne shangha mwa shili kalau na duma nwa teya shili kalau ve yo na er nu nan <noise> shi kalau ve nigo mo ka ɓakale mwa gboɓe na, na shi kalau kinan shangha tuka, ɗaɓan shi kakwe mi te ko shi yiɓe, yiɓe yik shuɓɓo nan twa bangna na teha twa bang na ɗe kaa na balen vee na ɗe hangha na moro shina sheje yo ɗwa ko angha tiye bangna nan fa ve twa bang kwe na bale kan shwe na twa banghi na shilina kalau lue nan miiri shoka na miiriri kwe sho ka ɓa yimanghi kan daa banghi na laulen lue na ɗillaka ɗe nung tanghe yo na laue shimshim ɓanan lau gommana ɓana ɗi ɓa vore ɓa top tinan ɗe nun tanghe na benna yinshika dwili shina kwen nungka ka sha yimanghi ka nen da banghi, mowi kpang yiki voro kanan pere nan lawena na danghe <noise> shinina lo yimamna na kane baye nyiw yi pi yuna yo kpang shoti yiki na naghe shri loni nan wi nung tanghe nan wulani yiki kani tangle vona kwe nung ne wele kwinna ɓo nan ushele kon <noise> swa nan ɗele nungtanghe ye yiɓe nin lu yimamnin lu, mon yik mo er lo yiɓemo mon fol na nung tanghe kanɓakwe kwen nung kan geya mi nung dagangh ka yiki she, mi ɗaɓa shi nung dagang kan daka. Durko yik na yik lo <noise> shoti ɗe dafuna durko nin ba voro teya yole meni ni ba yimam topi ka ka ɗor ti tati gala da kub kwa lul <noise> sheha, yinshika ka yole meni ye lul tin te tin swarare nin ve nin ta ni teya ba yimanghi, yimanghi tin gala nin wi lul yo ni nyolo me ni benni ni ge tiye tani sheye nani a tinitini nyo kini lul yo mo wi yiki voroka ti veren nena nin da ɗit yele tanin yi nan yi na gbomnugna nan wishi durko shoti yiki ti durko durko ka teble shinan ɓarma ka twa shinan shwa na ulna ɗiɗi yo shoti yikina sheje na una ɗiɗi ni wubna, na wiishi lul na shuunan shu koon pel, pel mone yiki pel nanne nan gbome funa ti shina na kane shangha ti lul yo sai veren ne, ɗaɓan shi kakwe na gbununglin daka, akwai ɗwa kaa shoti yikina na lauwe shangha kwe kwin yo la ve ka teha tarare na lawe shangha na laule vo ninit kaminnan ve tara nan lau wong ne na uri na shi shin nung, nan shin nung ɗaɓa ka pi to na tena ɗaɓa ka daa na launa ve yin ka yel ɗe tana ni lare ɓwelna ɗaɓa ka pi to na manghe ve shoti yiki na na teha lawena naka daa. Nan shin nung nungla datib na wune shina na yake na nung la dong, nateha launan ve yinshika nan ne yiki kakwe sheje yo nan shin nunghiɓo nan shin nunghi yel ɗe tana yel ne daka nige anan ve nin tave ni wina yo, na rabrare nunka ɗwaka tin ne ɗwa kaa taka nyole me na bere nwanan da meyo sheje yel ɗe tana taana, ɗwa kaa ka teha beren winna da me na shala ten winna ti muno nan benna nan ta tina dee na lo tal na len me kakwe na wolen lue na ben tina bere winne ko na len kakwe kpang yiki yiki shuɓi lona kwen nungkan geya mii ye ɗwa ɗwaka ni yik.